Antimbi he de, ño inñiti wi a ñi ma, ñe inan ɓuu, ɓuu gboonje, ge gí ngiŋ, walla gwénŧi, gwénŧ ge gee nga anles ma bilisgo inan gaa ales